Wani nfha nnah nzhien nzhazhani nzheinanfah nzheinantaan ohkawani jobe jowhiriwani jowhira jowhirattaan jowhiraan na jowhiraazadanni azinanfaa jowhiri okhawani ehrup eruphiwani eruphwirafaa eruphwirafaa eruphwiraattan eruuphwira annah eruphwira zien eruphwira azahdani eruphwiriazienanfaa eruphwiria naanttaan eruphwira okhawani eruphworichi, chiwani chinnfaa chinnttaan chinnah chinnzien chinnzadani chi nzinanfaa chinzinanttaan chiokhawani chiokhawanikpha jho.